Ana waawi, kaa ana tiiɗi dee, sabi Alla tagii ɓiɓɓe aadama en, siiŋaaji ɗiifuu ana hen. So a ƴeewii siŋaaji ɗii, <hesitation> ɗi keewɗi sanne sanne. <hesitation> Leydi fu ana jogii sii a tawan oo woni jaaliiɗo oo.